Fussi na chiavica a fari lu sigritariu, pirchì la burocrazia nun mi piaci pi nenti, la rifiutu e ogni vota chi c'è di spirugghiari qualchi matascina ci fazzu pinsari a dda santa di me mugghieri. Haiu troppu picca pacenzia a fari di stu tipu di travagghieddi e ogni vota chi li fazzu c'è sempri qualchi cosa chi va stortu. Allura prifirisciu fari àutri camurrìi.